Yë waj pak kanë tyam je'e verdura dun muk padakpë nëj ko'o akxajën, papa, o pë kaj oy yë t'sëp muk yaj kuwa'ajpë y t'sey kyanë jaduyë najk kayayn tyam jedun verdura dun muk padakpë o wo'o, wo'o myaj kumëp neyb yë mole tyam a'ax este madyu a'ax yë yaj kuwa'atyë madyu jëxchyoy yë myanëkxë.